بالطبع الفن يحسن المجتمع بطرق كثيرة يعزز الوعي الثقافي ويقرب بين الناس يخليهم يتناقشون في مواضيع مهمة بعدين يفتح مجالات للإبداع والإبتكار ويدعم الصحة النفسية يعني الفن له دور كبير في تحسين جودة الحياة